<noise> toh – toh A fo, ihinka, ihinza, itachi, igu, iddu, iyye, ahakku, yagga, iwai, chindi fo, chindi hinka, chindi hinza, chindi tachi, chindi gu, chindi iddu, chindi iyye, chindi hakku, chindi yagga, warraŋka, chindi fo, chindi hinka, chindi hinza, chindi tachi, chindi gu, chindi iddu, chindi iyye, chindi hakku, chindi yagga, waraŋza, chindi fo, chindi hinka, chindi hinza, chindi tachi, chindi gu, chindi iddu, chindi iyye, chindi hakku, chindi yagga, wai tachi, chindi fo, wai tachi chindi hinka, wai tachi chindi hinza, wai tachi chindi tachi, chindi gu, chindi iddu, chindi iyye, chindi hakku, chindi yagga, waigu, waigu chindi fo, waigu chindi hinka, waigu chindi hinza, waigu chindi tachi, chindi gu, waigu chindi iddu, waigu chindi iyye, waigu chindi hakku, waigu chindi yagga, wai iddu, wai iddu chindi fo, wai iddu chindi hinka, wai iddu chindi hinza, wai iddu chindi tachi, wai iddu chindi gu, wai iddu chindi iddu, wai iddu chindi iyye, wai iddu chindi hakku, wai iddu chindi yagga, wai iddu chindi yagga, wai iyye, wai iyye chindi fo, wai iyye chindi hinka, wai iyye chindi hinza, wai iyye chindi tachi, wai iyye chindi gu, wai iyye chindi iddu, wai iyye chindi iyye, wai iyye chindi hakku, wai yagga chindi yagga, wai hakku, wai hakku chindi fo, wai hakku chindi hinka, wai hakku chindi hinza.